नहीं! पौधों थें दर्द कू एहसास नी होंदु। पौधों मा दर्द रिसेप्टर्स या तंत्रिका या मस्तिष्क नी होंदु। ये वजह से वू संभवतः वै तरीका कू दर्द महसूस नी कर सकदिन जै तरीका कू मनुष्य या अन्य जीव करदिन।